Teta guasu kenia kuae teta pe tetara reta jeta yae winoi jeko ikavigue bae jaeko jokua eh yaeta supe humildad jaema jaereta ipiaatiti bi iru bae reta re winoi baraparareko jarebi oporonbuete reta baeti omae maeiño reta oime yabe bae kia oipota yae jae reta onbori jaeramiño jokua kenia eh misia reta tu, oyapo o omo encarga oyapo baera imenda supe iru bae ñamae jereta bae jae winoi arete religioso reta eri kuae oyapo reta ko, ireligion jaeko musulmana jaema jae reta jei kuae naye jae abraam iporokuai esa jokuae ara yepe abraam jae omosacrifica tai, jokuae arete pe jaema jae reta oyuka biko mopeti becha rai jaema onbuete reta oi jokuae dive arete onboje reta elireta bae jaeko mopeti arete jei supe reta, oyapo reta bi circuccion jei supe reta bae, kuae oyapo reta ko eh onbuete baera okuaekua yae jokuae eh jeko reta boronbuete reta jaeramiño bi omue oi tumpa pereta bae jaema kuae oyapo jaeko cultura qiyu jokuae jaema mopeti cultura indigena egnico, oiko kenia pe bae opaete kuae circuncicion jei supe reta winoi mopeti arete jokope jae reta opirae, okata ani iru bae bae oyapo.